<noise> gwamg utu ue̱ nye̱u ne̱ ga sọ urimi ye. nuug ndot ne̱ gwang gwo̱ urimi ni ni utu or uromo am gwo̱ urimini ni utu ula utu akake̱ ọrọk yẹ umung uyẹnẹ akakẹ ọrọkẹ ọven egeggeye umẹ ula ọvẹn ebibin ure ula yẹ ebibin nyẹn ugẹ oⱱẹn egegege ẹyẹyẹn urẹ ula yẹ ebibin ayẹ utu uyen. so. ege gwang nwe urimini uri mi. and guank ule ukp.̣̣ uru ukono aka emo unyi ake mọ idọnu uneji mas-adadim idon ula akakẹ gwang gulo ugọnọ ni sọọd gu ntak gwangulo. ja sood uye gwomgwo ja sọọd usak akak gwang gwang ẹjara gwang ulẹ urɨm ufu uma sọọd ujak uma sọ ọd uɱe ma-ma adadɨm maga ẹdudu gwud ẹtọ ọsọm udono urẹ gwamg wọ wa akakẹ gwang so ma nam ne jẹ namg nyẹnẹ gwamg wẹ uda nang ni-mi mbo̱ma akakẹ gwamg. gwamg, gwọ ọbazi uzaga mọni imeb gwamg gwọ nyi mọni çovẹn ẹgogọnọ gwamg gwo o̱bazi mu uye mọ ge eyeng ga ntak utu. yẹ umk wangẹ enomg ẹna ọbazi uye mọ ga eyeng ula ma nam ni-nindot ma-ma bang asǫm bida and nsang nẹ sẹ ere nang.